Bandeela ací ngëbaŋ ngëtëb dí ulef ñaan. Naloŋ kandee unkoo uwáaţi rul dí uleful naloŋ kandee koo dikakibirul dí uleful. Kaţa já ñaan ţí nedee unkoo nunteen koowí kí udee wí uwar. Bandeela wí mee bun mëmdee bul uwáaţi rul dí ulef wul cúun wí këdee bí pasëk wul kawáaţësu bun uforësa, wul kaţeendu bun pëñáak dí ulef, wul kawáaţësu bun pëyës. Bandeela bí mëndee bunk amëmee akirirëţ ná ulefu bëmënţ bun já umáakanu. Amáak bá këmáak katëël ulefu jáaţ puwará <hesitation> ajá ñaan dí umundu wí bandeela cí <hesitation> esansiyel dí ulef ñaan, wul kawël bun pëyíis á wul kawël bun bëfúuţësa.